Yaade yiinoyaade ley ndiyam. Nden mi yaltidiino e bappa ŋan ley maayo min njehi. Miɗen njino ndennon ɗun woni ko weli e fijo ngo ngaɗnoo mi e mettaade huunde fof. Sabi yino ana jeyaa e kulle <hesitation> ɗe njimmi sanne, so ngoonga.